. Mbemsi owu nkeyem nwan ndido. esi ọdoñ mmowu aka ekebup. mbemisi ebupde emi enam nduñọre ediọñọ uto ufok. Eka ekebup eno muomu eduñore nte ufọk oro etiede. koro eyin amman. uwem eyin anwan. edu. ada uwem otu emi enye tude. mak otudo ofo enyeme eti anwan. mmomu iyaka ike duñore edi eyin anwan oro edi kied ke otu emi ekipde item ete ma eka. edi eyin anwan esisi owu emi esinede ke ufọk ke ini ọdọñde utim o ete odoñde utim. ekanam se ọkokhọde. ndin ke edieke akade ọkọduñore ama ọdioño. edinam mme ete ndo ọdiọñọ ke eyin anwan oro edieti eyin anwam. Nte idahami emek nka ete eka oro ekesie. ekebup mkpo ebaña e. mme nka oro eduk ọduñore suñ suñ suñ suñ ekekud mmidiọk mkpo nsie ma eti mkpo nsie. edieke ndiri ke otu eti mkpo. eti mkpo inak ikam idiok. owu ekem ndida bed idiọk iwak ikan eto oro ke mmifanke, ndika nkeduñore nwan idena ke esid ufọk Abasi owu ekeme ndikeduñore nwan ke ufọk Abasi. ke nta ikwo enye ọdukde. ke mme mka. mme nka odude ke. esid ufọk Abasi. iduñore ikekud unem nsie ndin ọkwọro iko iyekud isi ma edem ono mmo item mkpo nte urua ita o ofioñ med. esin mmo kudime udime ekpep mkpo. ekpep mkpo nte owu asanade odu ke ufok ndo ke emem. siak ufọk ndo mmifanke. midukhọ ke emem. ndito emi ewọrode edi mmo imiwọrọke ukpok mkpo kied. ndin okwọrrọ iko oro iyeno mmo item ndo. ikud ndinke mmono, isi ma edem. ọduke eti awem enyene ndik Abasi. ini oro ndin e ufok. Abasi esin idem nchsaña ma ebẽ nke mbine ufok emi enyenede nwam ke mmhno imekud owu emi mmimo iyemde. nchi se ete ọdọkhọde ete anam. anam anam ama. emen anam ndo ada eti anwan onyoñ osukho. Nte idahami ibakimi mmowu inyimeke aba ndidiara uto usua oro. enyuñ ekud ke usuñ emen otu aka. eko akama efud eko akama ikan. ufok eyedi enwan enwan kpukpru usen. ufok idukhọ aba ke emem. aba ebip, akanam ndo ke esip mene. ubak imi mme owu ekekud eyin anwan kúsuñ ete mmama. isi ete imo imema edem ete imena. edi kumen e mio uka ufọk ukatin uno ete emo ma eka emo. ubak mme owu enyime siak ofo Ekudde ke isi oro ama udiọñoke suto eyin anwan ete mmimo ika esip ikadian ndo. emen adaha esip mbemisi ete idiọñọ edidi nwan ima ebe edide esip idian ndo. enwan anwana ndo esip edide inyene edi mmyo owu iba inyene. iked ikpa ikpon kied eyen eka ikpeka ufok oro. ubak mmo owu. anam oro emi mmifanke idighe eti ndo. emi mmisanke ke ntenokpanade ite asaña afok idukho ke emem so ndika mfok edem mka ndo oro aketinde akpa oro emi anade ete eke eke duñore ito owu oro isi ọduñore edem. edem ọduñore isa. usim mme nwam. ọdufore ubin mme den owu. utia mme eden owu eduñore ubin mme anwam ediekesanamde ntro ufak nda odu ke emem.